खाना हम्मर स्वास्थ्यके तहिन बहुत जरुरी रहता । हमरे जा खैती हम्मर शरिर फे उहि खाना पैता तभिमारे हमरे स्वस्थ्य खाना खैना चाहि । स्वस्थ्य खाना हम्मर <hesitation> मान्सिक स्थिति मजा करनामे सहयोग कर्ता आउ हम्मर स्मरण शक्ती बढैना होइल या मन एकाग्र करना होइल यहमे सहयोग कर्ता । कुछ मै खाना बताई जाइत हँउ जउन हम्मर स्मरण शक्ती बढैना काममे हमके मदत कर्ता । जस्तेकी मछ्छी होइल, बुट्टी होइल, बदाम होइल, काजु होइल, बेर होइल, अङ्गुर, हरियर सागपात अण्डा, दही, केरा, स्याउ, सुन्तोला एने हम्मर स्वास्थ्यके तहिन आउ हम्मर दिमागके तहिन सहि हतियाँ ।